أول نصيحة تلقيتها كانت إنو النجاح ما يجي من أول خطوه ، بس بالإستمرارية و التحسين المستمر طبقتها بحياتي بإني ما استسلم لما تصير الأمور صعبة ،وأجرب واستمر يوم عن يوم بتحسن ، طبقتها في أموري الشخصية ، طبقتها في عملي ، ف دراستي ، ف كل شي و جدا جدا وايد معلومة مهمة.